Kɛnde fɛŋɛ nu kun koo, mɔ nu anui millnyaa ala. Kɛ kɛndɛ fɛnyɛ kɛmu bɛɛ anui miinyaa anula awa tɔ kalaha. Bɛimaa kala mɛɛ a nbee, nu ai to i bao, i boi mɛny a sɛɛlee i falaha ma, i faha naa wa, ko bhii wa waa komu mɔ kulwmba anui boi kala la anda kala fɛɛlee i anu bee sɔ, anui bai naa wa bɛimaa anu ma woo kala bhii ai lo onu kin anui to faha. Ko bihi waha komu ngɛa kala bi ŋ ɗɔ mbɛ sika wa kɛ wa kɛ kalaha lɔ. Maa sɔ mcɛ kɛŋuno hiŋi anui sika kala lɔ ɔɔ, kɛndɛ fen mande bɛnu kɛmu anui siaka alɔ ɔɔ kɛndɛ fege mande bɛnu kɛmu anii sika a lɔ bɛimaa mbɛ kan mu ma kala boi mɔɔ sɔ hini aa ŋ kin mɔ bihi ai to n boi. Ko bhii wa waa komu na fɛlɛlee mbɛ boi wa kɛ a la lɔ bee bee ba kala bee hɛmɛɛ <hesitation> mbe bee nu- mbɛ sika wa ke mbɛ bee kan bihi ŋ jii al ti bɔɔ kɛ kala bihi bɛ wɛ kan bihi so ko bihi wa komu ŋ bee bee nu, ŋ bee bee nu. I yɛn pawa pɛɛ, mbɛ bee nu ai kao pɛɛ bi mbɛɛ bee kan bihi kiya kaka ngee hihi kan bihi piiya.